Lámpara? Pos piensu enas lámparas antiguas que tovía ain en angunus quartus dela casa. Me gustan las cosas crássicas i antiguas peru la verdá es que las lámparas antiguas pos no. Pa estu só más moerna. I es qu'ogañu ya ponemus más focus d'estus alógenus. Que sí, que pahi qu'una lámpara puei sel un ojetu mu decorativu peru si no te gusta la decoración antigua pos estás aviá. Amus, que no quieru palral más de lámparas!